أتربيت في بلاصة صغيرة عاللاخر <hesitation> بلاصة ريفية <hesitation> قرية في مدينة بنزرت، وكانت نشأه-نشأه ريفية يعني معناها بامتياز <hesitation> بلد الناس الكل تعرف <hesitation> بعظها فيه، <hesitation> الناس الكل تعرف أخبار بعظها ما كانتش خايبة برشا ولكن كانت صعبة صعبة برشا.